Dal du nekk fu periode bu ne mu dal ma, beneen ma ne ko tëddaat foofu. Da lay dal, boo jógee yii def ko dukk dukk bay pare nga jéem a cof, nga cof, nga cof, nga cof, nga cof ba pare nga doog a naan vimto waa waa loolu daal xam loolu laa ko déggee daal man gisuma ko nag.